Gny fomba hanovako fanazarantena lasa mahazatsy, tsotra avao. Atako aloha i androany, le <hesitation> androany zaho mety mahavita roa, hamary ampoliko indraiky, fa mitombo telo zay, afakamaray ataoko ndraiky raha iny ampoliko indraiky, fa efatsy zay, ambaliky afakamaray apoliko ndraiky fa limy zay. La manao hozay manao hozay manao ho zay avao i la farany fa zatsy fa mandeha ho azy avao raha iny lafa bakeo.